Aa la pahqanik ke naak ab'anam cha wehchin este reh nrijohyaam is ya ke maas nkikoj la amasaq la amasaq porke reh nkijosq'iim kiib' ja'ar are' taq k'ojoloq pero taq k'ojoloq ya nim cha aka taqee' por ke ya ke keh nkiqap nki'an nkik'eja n'ila cha sa kisinchii' entonces la rasuradora nkamaj reh nrijohyaam taq is kieh verdad reh kika'al avees ja'ar n'ila cha chikiij kiq'ab' pero igual ja'ar are' maas nki'an utilizar pan kika'al reh kikahkat porke si n'ila cha la is y la is nri'an ke xa <hesitation> xa'imaas cha nim mareen verda la rasuradora nkamaj reh kieh chiki'ila kiro'ka nkijohyaam sa kis y nkila kiro'ka